أفظل ذكرى في طفولتي هى عندما قضيت الصيف مع عائلتي في قرية صغيرة ،كنا نذهب للسباحة في النهر ،ونلعب في الحقول ،وكانت تلك الأيام مليئة بالضحك ،والمرح ،وأشعر أنني كنت أقرب لعائلتي ،هذه الذكرى مهمة لي ؛ لأنها تذكرني بأهمية الروابط الأسرية وتقدير اللحظات البسيطة بالحياة، حتى الآن كلما أفكر فيها أشعر بالسعادة ،والحنين لتلك الأوقات.